الوان العيون برضا كتيرة يعني، في الناس العيونهم سوداء أو بنية <hesitation> خضراء و <hesitation> زرقاء، ديل حوالي <hesitation> أربعة خمسة ألوان كدة برضو في تدرجات بسيطة.